Beta heran deng binatang satu ini. Hewan ka yang jenis serangga, nyamuk ka. Akang malam-malam seng tidur lai. Akang manyanyi, babunyi kaya apa di katong pung talinga. Akang cek-cek katong kalo blom tidor, babunyi babunyi babunyi babunyi apa sampe, ini akang pung karja cuma baganggu orang saja. Datang lai minum orang pung darah lai. Kira katong ni tampung makanan bagitu katong badan, akang datang par babunyi babunyi sa. Kira-kira malam, siang ni akang biking apa sampe malam mundar-mandir mundar-mandir. Nyamu ini cuma kaya apa e, hewan yang cuma hidup di malam hari, ka hidup akang satu hari saja kapa sampe kaya akang nikmati malam itu sampe pagi baru akang ilang bagitu. Siang-siang jua katong jarang dapa lia akang. Tapi kalo malam kalo su galap, <hesitation> babunyi kiri kanang, baru datang gini jang <hesitation> cuma satu bagitu ka, ini akang datang kelompok kaya dong pi iko musuh bagitu. Baru datang lai pi ambe makanang gratis lai baru baribut lai. Kira-kira nyamu ini akang hidup brapa hari bagitu. Kalo akang hidup kaya taong-taong bagitu kayanya katong seng ada darah lai. Mungkin ini akang e hidup cuma satu hari ka apa sampe akang pi minum katong pung darah, selesai. Tapi kalo nyamu ini akang cari kaya apa ya, batalor bagitu dalam satu hari tu barapa e sampe katong su bunu bagini tiba-tiba kaya akang pung malam akang datang lai, sakawang lai. <hesitation> nyamu ka, pabrik nyamu.